إذا كان يومي مليان شغل، أحب أخلصه بإني أسوي لي عشاء مميز، أشتري شوية مكونات طازجة وأطبخ طبج يعجبني مثل الكبسة أو الشوربة، وجت الطبخ يكون مريح لي خاصة لما أسمع أغاني عمانية، بعدين نجلس مع العائلة ونتشارك الأحاديث والضحك، هذا يعطيني شعورًا بالسعادة.